Kaꞌmole unsakaꞌ rotiri weno roꞌo cheroꞌgak awado cheniꞌechekaꞌzə zinon zaꞌk, neꞌkaꞌ wajiy, zaꞌldaꞌ yaax, zaꞌldaꞌ bitiush, <noise> zaldꞌ komiy zaꞌldaꞌ este papiyet he kon klab, yexaꞌlollshiarap preparayagweyiꞌ chexi shialoꞌ sekꞌ, orale chisuꞌbaꞌksu bachi solokye ldyeꞌ-ldye'-ldyeꞌbeya akoxꞌkomide yaguꞌu.